Ɓurak ye nung tanghe <noise> ni ka nin ne ka vuko, ɓurak ninne ye were nungka nin tanghe <noise> ɓa kumam, lotwi ɗwa, ninshi ne kuman ni ne lotwiɗwa, nine ɗiɗiu nine ɗiɗiu ni yo leke, kpak da nunka vuko nin ne mon tanghe ni, to ninne nwaki ɓa ɗiɗiu kina ɗiɗiu mol ari nuŋ nin namna ni luhale jwa she gbere ni nyaka ni bernan da yang katar, nin nenan da katarkwe ni teb yu she ni yika bana da mee ni kole meen nwa ne nwa ne damɓu ni kolen de ni ɓale ten ɓale lo mee na ɗwili ti de nan ɗwi fek ni yilli ten nin ko bii ɗwili nu ni pina ten pi ni kole ni ɓul ye katar kan she ni ba ten ba ni ɗe ten nui gbere ni kolen she ko ni ɗe gbere kani nyakale ni nele nunghi kwen nuŋ tanghe kaya tanghe na ya ɗor yu yan tang yan tele yu naya kpak te tumiyan nyole me. Kumam, kumam nin ne na monen ti gbere Mo yilli monen ari nunghi mwa yakale ya yilli gbere mwa lughale jwa ɓamo tahyilli ten <hesitation> tem, gbome tem kani anghe mo be lo lua moyilli nui gbere mon kole nui gberen da da temi nwa temi mwa kole nui mon kole mon kole da temi <noise> nu mwa pili ten ka lamle ka ja lunghale jua she gbere she mol yee mon twale tinwa <hesitation> ɗe yorgo mo wili ur dee u ti aɓale mwan mwan aɓale na ɗwi a wune she in ɗwi a wune she mon wi ten yu nwi shina boiii mon pina a baa a kole ko ni nena nin nee na ka ne nuŋ lau she nuŋ te yuŋ she idan moŋ yan diya yan wee ɓo ya ere nelena ɓakwe ɓaya tang dadit koki vere, ko koki ɓee, ya nena. To leke, nin yonan ti yok she gbere nin baa le yokin lue nin job shi yok ni bale meen lue meen ɗui nfuri yoki yi kole in ɗui ni win gbere ni nyaka yini twalen <noise> lue ni yona ka yo nwa yo gong nin yoo ti kaɓut na ɗui uri ni mon daba nui ɓo jena nin kobi ninu ni pi <noise> ten temet ni shingliyan de <noise> Ni foyaŋ naya ya temle lo shi tanghe, yan tang mo wili teya ka leyo kpap fumo yikrinanu ka foleya te kpak yoleme ya kpap ten yole mee, yan yo me, mo nanghe gom ka neya yo kwen kanin nele kakwe mo wili kina ne mo wili ko ne a ka ne <hesitation> ninshi ne nunko ɓurak a yaryau <noise> yaryau kakwe nine ti gaba, mo nyaka gaba mon nyakana, to mo ɗe yu gbereha tuale tob <noise> mon twale mo yilli monna shengnuŋ mon yilli sheng nuŋ ya ba mo kole nui da shennung kwe mon kole nui da shengnunghi ɓore de we to mo ba yaryauwi de mwa wina wuri nui ɓo shina ɓot ɓot ɓot ɓa ka nin nele kumammi, kina mo wi nwi shikina mo pillina mwa te mwa ka wonan wo namo nui shina we, to <noise> mon nena nama na maa shuɓɓo kpang nuŋ tanghe ti ɓurak nin ne nuŋ kwe shoti ka mo ɗor yu mo liɓe mwa ɗor mwa yuu danghat mwa pili namo ye were nuŋ ka jan daɓale kung mo ɗor yu mo ka liɓe nuŋ tanghe yo mon kon da shampari gomo ne mon ne tumi mon bene ka uli ya tang, mon tangnu mo te mwa ka ne tumi mo gom neya yo kwen nung ka ɓurak vuko tinne, she wini gbere she gbere wang she wini gbere she gbere wang Mo ala gbere wang kinan ala, mon ala gbere wang, to mo wini nin alana ni gbom shina gbom gbom nani win mwa ɗor yu a ɗeyeha kon da vung mo, kaning wini she gbere <noise> she ɓele monnan ɓakwe mwa ala ɓele mon ala ɓele a ala yu shi gbere top ne mon win mon win shi ɓele neha yilli gbere ya willin de mon win gbere pina lunghale jwa kole den she, kwen nungtanghe ka burak vuko tin tanghe da gale mo ten kaa nuŋmo da vuŋ namo timon wi shangha ti mee mon ɗot ka uli mo yo tanghe mo yolle meen te ko mon yi dit ti voro kaliya mo uli gom shiɓo shini koyo kwen nuŋka vuko nin yongle lonu lo galen da kaa nin yongle loni lo ne tumini yuu <noise> kwen nuŋka ɓurak tin ne kwenye nuŋka ɓon ne da uli tiye titiɓo ka vuko